<hesitation> होटल का आपने को ओन्लाइन बूक करना रहे, तो कही रहे कि परेद मौबाईल खोलो, मौबाईल की वे <hesitation> साइड पर जाओ। उका बाद कोई काम चेक करो कि कहां की जग़ा होटल बूक होईच। क्यों उका बाद आपने को मालम पड़े है काई चे, काई नहीं देखो, मैंने ताझ तक काई बूक नहीं करी होटल। होटल के लिए जातो नहीं, मारा भाई रहे, मारो बती जो रहे, ये कही चे, अच्छा बाड़ा है। आपने इनकर नहीं कहते हैं, वहाँ जानों हैं, हमारी होटल बूक करेंगे, काई करेंगे, वो फोन लेज़, पड़े लिखेंगे, दना, दन काई काई होई। व्साइट नहीं पजाएंगे, होटल बूक करना पड़े कहते हैं, यह होटल बूक होईच।